﻿to ah nan dalaka memmandi alokaci azum bulunnau to nan dalau ennatingi kaza fanau muen kawa muendi muen gida memmandi muƙyakadai na gara kaka wabai segitta memman di nana dilao nalasina se memman di semu walatumu abe aibai ma la ina memmandi munda lau.